الشجره هاذيكا كانت ت- توشوش بال- الوت واطي برشا، وما يسمعها كان الإنسان اللي يكون حساس ويكون عندو إحساس بالآخرين، عط قالت انا باش نحكي حكايتي واللي <hesitation> يسمعني كان اللي ينجم يحس ب- بوجعية الناس اللخرا ويحس بآلامهم، هذاك علاش بقات تتوشوش بالشويه.